اكيد لأ يعني مو كل الكلاب اللي بنشوفها وبنعرفها بتكون <hesitation> مثالية انه تربيها في بيتك او انها بتكون سالمة لدرجة انك تأمنها على نفسك. يعني بنعتجد انه معظم الكلاب بتكون اليفة ووفية بس في انواع كتير شرسة. ما بتجدر انه تمشي بيها هيكي في الشارع بدون ما تخاف انه لازما تكون مأمن حالك كتير كويس.